Alura mi s'al e 'na coza che propi a më dispias dilu al e propi 'na coza che detestu al e propi ël compleanno, ël compleanno al e propi 'na coza che a m'pias pa, pöi për i bocia a va bin, fin a dizdöt ani a pöl andé bin cun i amis a fe festa për piese 'na ciuca ogni tant ma da li ën avanti ël compleanno al e mach pi 'na rutüra d'bale <noise>